Au keiku laaniai a geku ririwa wa rikuriku ewaguna wa rawaparaa pene veoa, Alesi gealuna wara waia wa rauapara ai vonai, garikuuwai gama navu luaina. Au aluna wara, kuligina kavanai magani kimukimu gapitiwai. Au geku ririwa kamuna wa au parara riku lagi riku lagi ramai au keikuai wara. Ulaula makina vovagi apirawai awaguna vanuga aonai, auna agiana ulaula aikina ai vogo apirana e lainina aonai. Aina votaimu aonai wa o aina lainiai wa ulaula vovagi, tini gakere wai. garakagira wai gema oa agira wai, maneamanea na mage waikule agira wai, rawapara garolorawai wa va araira, geria laugane maparara gakokorawai tini ga koe iluilura wai, iria momona gao rigoawai kalova gakalawai ne garakagi makemakea wai vanuga aonai varaira gave piki wai Gave vai wai tenira, twentira ne korekeke gaula wai votaimunai muro akera muro ema Nakula Palana mnuma kapulenai murona einu avua wai everage wai gena numa kapulenai pe ai varaira kapule aonai aonai gakore wai gala makemake wai gave vau wai, ne pene veamai ewagumona aonai wa e Melomelo ama giarana aonai wa, ageria kalavo kalavo ai vo o vanuga aonai. Aina lainia wa oi pono veamai ewaguna loke stoana pege kala wara voia maparana wa rawapara wara, pene veamai e kavai rako lua wagira pe ka pege kaa wa ka ge wai vonai garigu pai kaliao, pevo rako ana kawa eve raka luaio rawapara eraka veniao pe ai vo rako kukunai gapavagewai gaula wai. Vaneva ne makina gema veavea rigo o Arua e Wapu Karonana numa nuganuga rana. Vo kapu egu'a wai wa melomelo wape nega maparana, maparana keona geraka piaiwai vonai garikuriku wai ai melomelo lainiai wara Ewagumona pa au kau ne naumai maki gevailarana omi ai govererena awaguna lainina aonai, gemi ririwa vuara kwapuna gave rikuna gowaikulna na, aina laini wa eia maparana wa rawapara pe stori akalawai wa eia maparana rawapara pe, ai enaana ganavu wai gama ragewai enai, omi upumi topi e kalawai, pe gama voi wai niu pulanai gavoia wai gagania wai ma ga purikeo wai maga navu wa, varaira, vuare gapiwai, tini nea vuare gaokaura wai ne garere wai nanunamo garere wai. Ewaguna laini ama gune wa verere aikina ai kamu. Aulimalima gena ririwai eaona eveamaina na aina laini ai vererena pe iwavagi kwalana melomelo maparara ia ve rakaraka mai enai lole au ularana wara pe gemarigo o garaka reisi wai, ganavu veala wai E ga korere keke wai raira ge wini waiaura lole au gevenira wai ne gega niwai pe vererena aukavagi wara. Na ewaguna mauli auna amagiana wa verere aikina aulimalima kwapuna gena ririwa ena kala, voia gena ririwa ene kala ne omina gulu ewaguna wa vererena aikina wara na aina guluai, ai keimai laaniani wa vererena kalana oma mapararai gariku wai, tiubi maki vovagi pe augena geapi wai gerakapia wai ne Melo mapararara gelogelo kau voau aonai wara ne ai vonai gema verere gekamu wai.